﻿Ekibuuzo eki nikibuuza ngu hariho ebyokurya ebiri kuheereza omubiri amaani? Kurugiirira oku nakuzire baragamba habyokurya kandi ndabirya nyowe nk'omuntu, ebyokurya biraheereza amaani biriho kandi nibyingi munonga, omuri ebyo hakaba harimu ebyokurya nk'ebitakuri, muhogo, amatekyere, ebyo bikaba biraheereza amaani, ebindi hakaba harimu ebyokurya biraruga mubicoori nk'empengyere, obuhemba bwa bwebicoori, obuhemba bwa muhogo hamwe nobwomugusha barabweeta kyaaka kyaankaraata, ebihimba n'amashaza nabyo bikaba birareeta amaani namunonga amashaza agakaraangire.